بعد الظهر نهار من نهارات ثما طفل صغير بدات اللعبة نتاعو وهو يتحدث مع القطوصة لي قاعدة تتفرج فيه من بعيد، يا أخي فجأة هو يلعب والقطوسة بدأت تجاوب فيه، وبدات تقوله تبعني هو يسمع فيها ويتبع فيها ويمشي وراها، وبديت تظهر له تبعد عليه دارهم وتظهر له بلايصة جديدة عمره ما شافها.